Jadi binatang na paling pintar anggo menurutku pribadi di itaan ima bodat, aso bodat jadi naparjolo nah bodat on gok do ipakei i itaan baen mambuat arambir nah mambuat arambir biasona mangarti dei bodati i na jia arambir na madung malamun najia naso malamun na si bodat on biasana giot nia mambuat na malamun mei inda ra ia mambuat na mata sonjia mangahana mangalatihna jadi bodat bodat on bodat bodat jantan dei na i pake harana bodat boru boru biasona tarsusah dei ajaron jadi bodat jantanon biasana ialap mei ngon aranganan nung ialap i aranganan ilatih mei jadi adong do guarna sikola ni bodat, sikola ni bodat on ima idonok ni bagasta, di daearah sumatera barat jadi di sumatera barat on adong si goarna sikolah baruak jadi maksudna sekolah baruak on sikola ni bodat, sikola ni bodat on <hesitation> i pungsion na baen malatih bodat so bisa mamili arambir jadi biasona bodat ilatih sekitar sada sampe dua taon i pelatihan nai so bisa mambuat aram-arambir i kobun kobun ni arambir na dong di huta soalna di huta kan gok dope arambir jadi biasona mangarti dei bodati i manaek ko ningia manaek ia manaek mia tu ginjangan i turun ko turun buat namalamun ningia oni idabuon ia pe tu toru iagak ia dei so ulang ona alak oni o <hesitation> mangarti dei sanga aha na didokon ampuna nai i anggo misalna idokon turun turun dia i na na paling pintar tong pala ioban, ioban kalai bodat on marsepeda i balakang markareta kan ra dei so i bonceng i marsitiop bagen dei bodat i cuman tong songoni ma kan goarna binatang tetap binatangma tapi memang na paling pintar anggo menurutku sendiri ima bodat.